משית למדינה צּווירה ו פְעְלָאן כאנת פוק תְּוַקּוּעָאתִי, לְבְּחַר נקִי נאס צָּאחְקִין ו למלאח קדִים ולכִּין באקי חַי, כֻּל זנְקָה כִּתְעְנִי בִּנְעְמָה דיאל למאדִי ו לְבָּאזָארָאת מעמרין בִּלחִרַף לתקלִידִיָה חסית בִּראסִי פי זמָן גְ׳מִיל כֻּל שי פִיהָא בסִיט ולכִּין פִיהָא נְכַּה צָּאדְקָה ו רִיחָה דיאל תְּרָאתנָא לי כמִימוׂתש.